ho literatire cunumi matete literatire cunumi literatire we nɛ a nu ji ha'irina ho dimiyan saze-ra ha'irina literatire we nɛ a zun o pase mu prezan a yɛrɛ preparera avenir literatire be curulu mi ho literatire istuware-ra mi literatire bera curulu mi literatire a o yi miniyan a o prepare o avenir to a tawɛ a o le'a biyo annian muna a literatire ɲan ma woro mu beso wa donk awa etidiye mu bɛ'a benɛ ɲan a cunu mana mu cunumi